العمر اللي تكون فيه عندك قوة وطموح وحيوية وشباب باش انت تقدر يعني تستمر في الحياة وتكافح قبل ما انك انت تولي يعني كبير في العمر. ومعاش تقدر يعني تدير شي وخلاص يعني الراحة وفترة السكون فترة الهدوء بعد فترة الشباب.